wonnuki cede tan, e nyaaminda mabbe e regular restaurant pat gotel. bannye ma ndikka mi defa nyamki am mi nyaama to wuro. ndikka mi yaha jregular restaurant